अगर पूरा साल का वास्ता नाश्ता लंच या रात्रि का भोजन मा सी एक भोजन छोड़न होलु तो फिर हम रात्रि का भोजन ते छोड़ला क्योंकि रात्रि का भोजन ते पचौण मा थोड़ी देर लगदी जैसी हमारा शरीर मा मोटापा जन्नी समस्या उतपन्न ह्वे सकदी